So tawi aɗa yiɗi defte maaro, a lootan maaro ko haa laaɓa cer. Ƴeewaa fayannde ma mbaɗaa e jeynge. Ƴeewaa nebam mbaɗaa e jeynge ngee. Ƴeewaa geɗe, kulle cewɗe ɗe, liyam, mbaɗaa hen haa ɗum wuli. So wuli koccaa maaro ko mbaɗaa e nder barma he kippaa haa ɓooya. Ɗum woni maaro ma ɓenndii.